Ny tsy itovizan'ny sakafo biôlôjika sy ny sakafo ampiasana akora simika de ny sakafo biôlôjika sakafo voajanahary, dikan'izay tsy atahorana hiteraka aretina amin'ny vatana, ny sakafo ampiasaina akora simika kosa de mety hoe tsy ho levon'ny vatana na koa miteraka aretina.